Pertama ma au ei lei dikatau, au ou lei dikata laku au dapate sinar dua, au lei peduke tamba dapate sinar dua tamba laku au huna, meja laku una tampa lalokota, au mama, au sia aku rupa mekeulae, paku ma pakudimau laku, paku ati laku nei au paku ae, paku au pea au una meja kamina, au paku meja laku au una ena rangka pea selesai, laku au tana trupleks riya una, ina hanae, ina hanae ma pea laku, au paku selesai laku au una bangku, au una bangku ma, au una duai, laku ma pea au una tatueta duai, riya laku au una meja koida neni sa riya mat, aku ana ma mat loko, mat loko aku riya mati amat loko maa meja amat loko ma, tapi tue tama laku meja ma, jadi kalu setiap puasa ma.' Matir walau ma mati loko mame, tatue talaku mejanau ma, jadi matir kamana sandiri, jadi mati loko masa masala pana kamanu, riya nala matekina kaau baipuna enapa, heule dikata ai una ya kaimi supaya naka ina nola, lama sama sama loko laku mana pikadu, laku mana galasi saa supaya naka, naka pikire hee riya nati menola lete meja tihinana, laku adi masa ma au lalawae, au lalawa seidi karna ina pakaremi taiya, au tana dikata, au ledi hatarea, au tana dikata ma au una ina pakarei, ina toro nikome, au pasang laku au tana wadika au eu wadi tariya, au teuri ururi awe kei, awe kei au lapisa laku seng au wekede nala iyaya laku. Au anuki, au anuki riya nala ronga laku awasedi, awasedi mama laku tunua, au tunua renala au maika lala ida rena laku pea au aniki laku, au udi ina dikatu, dikatu mama udi rea bise dikatu dikou lakuna tei naudi baru au anu kia, au anu kia laku au tana pakuel ma laku cangkole umee, cangkole ume riya nala pea umme ma riya nala dapate rumenu ma, pito ma wasi rumenu ada yang husai, seidimai rerala, hutu dua, ajadi au taha kasibi riya nala matouna pea waela ma adimasa laku lok koloko, nare subu subu eduke au eu, had ma laku aro au laku aku rupae karna melaya, amalawa ima laku matei anuki mati hudidi dikata, aku lotolo dikata niko piko teme, mati udir mati isir selesai baru au taha kasibi pea ne welae, wela laku loko loko laku wete kira kirae nauna seme. Abisa edadapate pisie, <hesitation> aterakhir ma laku hulete lebe bae, nadsa subu subu ma, ane una halei wasaladi lanal lei, utanu, utanu supaya hula apa ledia, laku meole siwilaku teena nadia unaku aera laku aku weidu ma ra supaya nahale ana otun utang pea laku wela, pie leu la'na asedi loana sapi baru ana weila laku ana rei pala haturida sama baru wela ha, laku ehue subu ma laku ehue asedi <noise> lohanao baru tana utanu, utanu ma pea, au tana rea car car to laku wekea, laku ma koma tase lakue, au nan lae au saa pas, laku welae, wela nei laku au ta untanu laku ina utarana ami heke, heke laku nadea subuh subuh roron paledie, paledi ma pea <noise> na pise laku riya nala, ami sae nasu, ami sae kopi, ami sae ianu. Riya mi a nikome, jadi iami tapikir hee, pisie ma tai hise ria misai.